والله مو شرط يعني مرات يعجبني اكل بالبيت مرات بره مرات ما استنظف اكل البره واتكاسل اروح يعني بس عالاكثرية اني يعجبني بالبيت احس انظف على ايدي الشغلة الاشتهيها اسويها مو مثل واحد يروح مطعم ما تعرف المقابيلك شلون مسوي الاكل ما تعرف شحاط بيه ما تعرف نظيف لولا خاصة شغلة النظافة عندي حيل خط احمر فلهذا انه الواحد يسويله اكل افضل بالبيت